Ka u lalro pengan mi tere mi mani i aron sim bank akap tukon. So vat ta taria ko ka mani i aron mi bank i tangas taria va ta si ko si mani ta savim ngan i aron mi bank va ta mo kalai ta o ta creatim ngan ota saunu ngan ta leong va ko mani ta mo kalai ta save kalai. So itang go tangas derie va mi mani a ngas impotant ni i aron mi bank ngan ta mo kalai, so i takap, mi bank i kap va mi kapinots va a palpalo, mi kapinots a tuktuk a ma a ngasingas sivunan mi mani geit poro sim bank git muningan sim bank a mo kalai sim bank. So git deri e geit, e geit ni ma kulau leong geit te deri, geit te muninge mani i aron mi bank, et te tere ko ka mani i aron mi bank i te deri va vi di te ong na sa an a i te ong ka kap ko ka mani, i kap lakiran kava di kap lakiran ka ko mani a mo i aron mi bank. So ini e go bu lida amn go tangas lakiran va geit tangas vododomia bu people su e mara su suri e go bur go paulim an bu palan mani i aron mi bank simi taim di bu mai di tam no teria dia kind e go be mo te. Mi geit sar lida go tem no paulim ngan bu mani, go tem no muninge dia i aron mi bank va se go te. I te derie ini mi taim ni mi taim na vakoit suri te mi mani, mi mani a important se geit kakauk bu mai kakauk va gi ta derie ba akap mi nani a important se geit. So imi sim koto ran i git ta vodonme geit kakauk va geit bu mai kava geit bu kopoin, geit ta deria va e kava e geit bu sa, geit ta vodonme mi minon tangas kalai te o evoi tete hethet ngan mi sa. Ian mi vinvindon mane u lalro pengan va siva i tete vodonme ko ka puk sa an i ta kap tsanga ve evoi mi biksot misa, i tangas vodonme va mi viru mi as biksot o mi ma leong i ta viru suri a gei tete vo punge no sivo suri mo ka as, sivunan i takap apim ngan no sivunan e des ni sim taim ne i takap tere tuktuk kapuk banga ki tuktuk va i ta vododome va na bat ni sim kerot va bu inamon di ta derie mi mani va mi mani a mo important bu mai di te salim nge bu Di te por mani ne bu wan di te teria, mi e go bu mai leong bu go te tare mi bikpla hevi te subur se geit mi lain vano va ini bu mai i marar di te vanebu di te sor ngan vekesi i aron mi boat pek konos di te mi salim nge bu, sur i e go mai leong go kap deng varasuri va misa a important a i kap deri va, i kap vodondome va evoi mi mani a importnat se geit kakauk, geit nidim ngan te. So are i be, mo ni mi puk stori va geit ta deria va ta rakot wind va ta te be ki kuar te, bu inamon di te mo o kavo bu di kalai di por mani di ra salim nge bu di te por mani. So e geit bu mene, bu dry ples ngan gi ta kap kovo bu o kap kova saun na salim an, e geit ar bu mai mo te ngania bu das sibu mai mene. So ini sim kato kerot gita deri va e geit go ta vado skel skelim ngan va gi ta mo nge vododomia bu saun tumbu git vevemuir git tanga onge ngan a vain ni kava gi ta ngas tsorkia kovo bu, kovo niu, kovo sa an na ve vititiria bu n'tu geit. Malan ote vune pengan mi inamon tangas mo kalai suria gi tangas lakiran va ini mi pek sim taun a kap isi a nidim ngan mi mani, mi mani a leong baitsak. So va et ta ka kar ratun sim tau, i kapoit na ka tukon, i ta ka i ta voer preit a e tete bait i si kavieng. So are ia mi nama na vakalaia geit ba e go bu mama's go ta dengaria ne se go pauls se go pauls a ko mo siva go tete vodonme o go ta kap vodonme a te mo se nga va go mi ka leong taba voderinga va go ta skipim ngan bu tun a go tete sutim ngan mi girls ngan bu mani, akap kalai, so i tangas vododonme wokmeri stes simi kulau va mi youth di ko tsanga. Are ia te an mi puk stori a lili van mo